لو كنت قادره على أزلت مشكله، فقد أزلت <hesitation> الفوارق الاجتماعيه التي تؤدي إلى الفقر وهو فقر الناس والغنى الشديد للآخرين، ومن ثم هذه الفجوه فعلا عديمه الفائده بدون مشكله وهي أكثر وضوحا و <hesitation> وهذا ما يؤدي أيضا إلى الحروب وهو قمع الجهود عندما نكون ضعفاء.